ke pana kukui ʻia i luna hoʻā maila ke kukui. ke pana kukui ʻia i lalo hoʻopio ʻia ke kukui. a aia nā ʻano ʻuea like ʻole e <hesitation> pā nei i kekahi <hesitation> i kēlā pana kukui i ke kukui. kēlā ʻano ihoiho. a ʻā maila a pio maila.